To dzɨkin a makaranta ka ujiujin ngga ndama ɓwang sɚ ndache nafhikina digɚn maga nzan ujijih rkonikin dɚnɚ s mskstsnys fɨgɨcha naftih ayam nzachi nda ɓarin ka hala ɚlɚ gɨnachi ndi nji ka nafe kfrɚgɚn ka kɨl sɚ gachi tɨchi nza dɚrɚ sɚrgɨchi ka ɨnzɚ huɗa sɚri nda makarantan ka kɨtsa ɨnzɚn hɨcha zuda sɚ tiya wa nggɨmi’wagɨya nza ma ɨnzɚn nɚ daga bachi nyiu yake njichi ka zokonɚ gwaɗkɨn ɗɚkɚn sɚn hɨya kɨrtɨn ha zakwanachi shin hɨch nji makaratan hɨcha zɨkonɚ jangɨchi hɨcha nzan hɨcha vinndɚ sɚ sɚsɚsɚ gwaɗchi maga gichi nɚɚ tsu ma ɗɚkgi zokonɚ ayam gachi shin daga bachi nyih tɨch nza tɨchi gɨro hɨcha za magyaɗɚ nzangɨch hɨcha zokonɚ sɚɚ dɚ’ɚ nɚɚ ɗɚkɚngamin a makaranta ndama a sɨkɚ vɨdikɨnɚ nɚɚ nɚgɚn sɚ mban tasɚ sɚ nzangaa hɨya zokonɚ nɚɚgɚn hɨcha, nza gaangɨn Nafgace dɨgɨcha valle mɨndɚn wahangɨchi a hɨmwa hɨmwa kasɨ nggwa saa sɚ dɚɚ hɨya nggosɚ sɚ dɚɚ ti nggosɚ sɚ dɚɚ zokonɚ sɚti zokonɚ ayam nzaa nda ɓarih lɚnɚ tivin gɨrachi wuzachi ko wuzachi ni wuza’a ahim dzɨ nzan ɨnzan mɨ zɨkonɚsɚn taɗa pachi ni hɨchi zɚkonɚ wuzakɨn acha dzɨ a makarantana ma dzɨ ɗokdɨh acha dzɨ zɚkonɚ nggɨ za ma nuwo nɚɚɚɚ dɨ gɨcha naftɨnnggɨ vɨdikinɚ dɨgɨcha naftin a sɨkɚ lɚnɚ makarantani ha gɨrachi ka zɚkoni to tɨchi nza dɚrɚ tɨchi nza magyaɗɚ nzagɨchi masɚri adi agalagingɚn nzagɨɗ masɚrɚtsamagɨcha shin tsu dɨgɨcha ‘waha ɓarih ka sɚɚ zɚkoni chi nɚɚ rɚgɨchi shiɓwagɚn gi taɗa sai ga jichi a wuye achi timba wuzakɨn zokonusɚn a makaranta achi zokoni nɚɚ huɗa tsu nzan hɨya gɚ makarantan hɨya dange ambaya tsama wuzachi zamanuwonɚ ka’ waha kɨrɚgu a hɨmwa ahim nza dɨgɨya ‘waha dariung gahin da mogimɚ nda bagɨmɚm diggba. <hesitation> dɨgɨya dɚkɚkɨh sɚ mbani hɨya nza mɨndɚ gellengen adi ɓarih dɨn hɨchɨnɨ sɚ kɨryau ga papa akɨn kasɚ gaa tɨmɨndɚ nahah ma gyaɗɚ naha gɨmɨn mɨndɚ bɨrɚmɚ dɨbarka shiye zɚkoni so tsama shin ngga amma ahim monɚti zɚkonɚ tɨ tsama shin mɨnɚgɨye sam sɚ hɨya mɨnɚɚ magyaɗɚ tɨmɨndɚ nahau nda da raja mantsu a una nɚɚ ahim mgbɚɚ makaranta ɚlu sɚ gaa achi sɚ janggi a makaranta ni mɨniagaa hɨya zɚkonɚ naftagichi ndama ‘’ndin hɨchi nji ndoung hɨchi hɨchi ndou ndoung wuye hɨchi njirdoung sɚ naf taga achi nzɚoung ka dɨoshi ko kɨtsa shi ayam kɨtsa gamɨ konzan ka tɚlɚ shi maji jangi mɨna nde ngɚn fere hɨchi nji sɚ ‘’hɨch nji hɨchi’’ nji sɚ nafuwo ɨnzɚn ka zɚkonɚ shin ngga makaranta ngga kɨtsa shin ngga tsuana fakragan.

To boi tsu achi mɨ unau a biri ka sɚ gaa amma dɨgɨcha nafta achi atɨmnda unau bii ayam zuwa zamanuwon ko mu nɚɚgɚn dɨ shi zama nuwo ga mɨh wayau ɓari dza oɨ zad gwaɗ gɨye ndakih amma achi tɨya zɚkoni dɨrga ma lana dɨgama zakwanaa tasɚ ayam zakwana shiye sɚn masɚ nɚn nɚɚgɚn ka hagin bwang kɨna dzɨdzɨ ga nɚ dɨ yolau dɨga hoɗɚu ganɚ kɨdehu dɨ barka dɨ barka jagiki ee nɚɚ ndɨn naftikingachi achi tiya janggi ti ge sɚ ko tiy’a maɗi ka dzɨkin ka han gedgɨya dɨga shi zamanuwonɚ dɨgaha waya fatagɨnɚ zɚkongɨye ɗɚk dɨngɨye dɨga ha makaranta.